taku tintoo ka´ra ñaa-m sa´ri xintu´va ri ña nta to´ko ve´e niku li ñaa sa´ri tyo tyika satiri´a ta´a ñaa tana ku tii´n kiti kuatyo soo ña kasiari tyi ña ko kò´o ña tii´nmiri ka ra yu´u ri kananti la ku xintuva´a ha ña satiri ra ta´ña sinu kiti kuatyi nùù a tii´n taku ntikama ha, ñaa tikua ha´ri ntaku mi kiti kuatyi li ña ntatyi ra tii´n ri nu ña xintu´va ro´ha ika sa´ra ña sa satuturi ri´ha siasiri ra sakumi ri toko toko ve´e satiri xintu´va ri kuari.